हन उत्क्रष्ट नमक और अपशृखित नमक के इस्तमाल से खाने में परिवर्तन आवे। अपरिश्कृत नमक जैस समुंद्री नमक या सेंधा नमक। प्राकृतिक रूप से तैयार हे। जामे खनिज तत्त्व जैसे मैग्नेशियम, पोटेशियम और कैल्शियम एरिक मात्रा में होते हैं। यह नमक के स्वाद में हल्की और अधिक जटिल लगता है। अपरिष्कृत नमक का इस्तमाल करी के व्यंजन बेकिंग में किया जाता है। तो उसका स्वाद और गहराई लौट आता है। दूसरे या उत्कृष्ठ नमक सफाई के बुरे उपयोग में लाए जाते हैं। इसमें छोटे-छोटे दाने होते हैं। और यह जल्दी घुल जाते हैं। यह का स्वाद तीखा और सीधा लगता है। बेकिंग में अक्सर उत्क्रष्ट इस्तमाल होता है। क्योंकि जब इंजन में समान रूप से भूल जाऊं तो विशेष नमक से पकवान में हल्की खनिज गँधास है। जो कई बार व्यंजनों के साथ को बेहतर बना प्रकार की गांध हर भगवान में नाय जामे और उत्क्रष्ट नमक से जिद कद न हो।